كنفضل يتودر ليا الساروت على البورتابل، حيت البورتابل ديالي فيه تقريبا حياتي كاملة، فيه معلومات شخصية، ومعلومات ديال الخدمة، وفيه أرقام ديال عائلتي، ديال صحابي ، يعني مخستيش <hesitation> نوضرو